कुत्ताके बारेमे नमीन बात कहु, कुत्ता बहुत खराब बा जही तही हगदेइऐ, मुत दिइए, घरे घरे जाके दुथा कन्ठा करदिइए ओकर वाद मे आदमी सबके बहुत दुख भी दिइए आ लोग सब ओकरा दुरमार दुरमार करैए ।